كنت هكون فراشة لأن هي بتمثل بالنسبالي التحول من يرقة شكلها وحش لي أن هي تتعرض ل شوية ظروف تتحول لفراشة شكلها جميل وكمان لانه هي رغم أن هي حشرة إلا أنها بتعرف تطير وشكلها حلو في نفس الوقت والطيران بالنسبالي بيمثل الحرية اللي الناس كلها بتدور عنها وبيمثل الحرية